काला रंग के सही ढंग से और सही मात्रा में प्रयोग कउनो भी चीज के आकर्षक बना देला। जइसे काला रंग के सही ढंग से और सही मात्रा में प्रयोग कला के और मेकअप ले अउर निखारी देला। काला रंग के आँखि के और भौं के रंग भी बहुत <noise> अच्छा मानल जाला। सबके एह इच्छा रहेला कि ओंके आँखि के और भौं के रंग हरदम काला बनल रहे। जेकर बाल <noise> सफेद हो जाला उहो काला रंग के <noise> प्रयोग करेला डाई के रूप में जउने उ सुंदर देखि सके। अइसन मानल जाला कि काला रंग पे बुराई के कउनो असर नाहीं पड़े ला। और ई बुराई के अपने अन्दर सोखी के नष्ट कई देला। <noise> एह कारण बा कि लोग बुरी नजर से बचे खातिर काला धागा के भी प्रयोग करेले।